Warna abu abu au mengasosiasikan sebagai keseimbangan dan neutralitas. Au berpikir abu-abu warna yang mencerminkan keseimbangan no kedalaman feek kesan yang kuat no serius.